Ngjyra e hintë ma kujton ni ditë me mjegull, të vrontë ku gjithçka osht e qetë edhe pa ngjyrë të tepërt. Kjo ngjyrë m'ngjall n- ni lloj mërzie n'vetën time, po edhe ni ndjenje t'pasigurisë. Po n'anën tjetër ma jep edhe ni mundsi me reflektu edhe me menu ma thellë.